Komo wau i ka pāpale lauhala ke <hesitation> ʻaʻahu wau i koʻu lole nani koʻu lole Hawaiʻi, a hele i kekahi hanana kūikawā. A leila, loaʻa ka pāpale kalaka. A ʻo ia ke ʻano pāpale e komo ai no ka holoholo maʻamau, no ka hele ʻana i kai a i ʻole no ka launa ʻana me ka ʻohana, a i ʻole no ka pale maʻamau ʻana i ka lā.